ⴰⵙⵜⴰⴽⴰⵍ ⵅⴰⵔⵉⵏⴰⴳ ⴽⵓⵏⴰⵏ ⴰⴷⵓⴱ o'ⴳⵀⴰⴷ ⴰⴷⴰⴱ o' ⵀoⵎⴼⴰⵉⵙⵉⵏ ⴷⴰⴳⵀ o' ⵏⴳⴰ ⵎⴰⵏ ⵀooⵀ. ⵀooⵀ ⵎⴻⵔⴰ ⵡⴰⵜ. ⵎⴻⵔⴰ ⵡⴰⵜ ⵎⴻ' ⴰⵡoⵙⵀⴰⵏ ⴰⴷⴰⴱ ⵜⵓⵎⴻⵔⵡⵉⵏⴷ ⵜⴰⵏⵉⵢⴻ ⴷⴰⴳⵀ o' ⵏⴳⴰⵏ ⵢⵓⵏⴳ.